<hesitation> Gn'agn'i Kanada koa aloha, izy zany ame kaontinanta agn'Amerika aloha izy, fa mahagaga agnah zany hoe fa gnagnino indreo fa lasa roy e langues ampiasaindreo amign'ao, sady mizaka français indreo no mizaka anglais, da io zany sy de arako loatra hoe ino tantara nahaavy agn'io izay zany gn'azoko zakay mahakasiky Kanada.